Ujomisrõivit um jah mitmõsugutsit. Üteq ummaq lühkümbäq sääntseq ujomispüksiq nigu ma esiki kanna, a osadõl mehil ummaq sääntseq väega pikä seeregaq ujomispüksiq, piaaigu põlvini vai esiki viil põlvõst allapoolõ. Ja no naisil muidoki ummaq sis sääntseq bikiiniq vai kuis naid kutsutas, sääntseq lühküq ja niguq rinnahoitjidõgaq.